. kied. iba. ita. inañ. itin. ituikied. itiahaba. itia ita. usukkied. dup. du dupehied. dupeba. dupota. dupenañ, efud. efud ye kied. efudiba efudita. efudemñ. edip. edipma mkied. edip ma iba. edip ma ita. edip ma inañ. edip ma iba. edip ma ita. edip ma inañ. edip ma itiñ. edip nnituikied. edip mma miahaba. echip ma itia iat. edip ma usukkied.